Sɛ merenya akwanya akͻ abakͻsɛm mu a, bea mobͻkͻ nye mbrahyɛbagua a odzii kan ber a Ghana nyaa ne fahodzi. Siantsir nye dɛ, mpɛn pii no modwen kwan a wͻfaa do hyehyɛɛ mbra a odzii kan maa Ghana nna kwan a wͻfaa do hun dza oye na dza omo a otwar dɛ ͻba mu, ntsi dɛm adze yi nye adze a mebɛpɛ dɛ mobohu.